Iyapa deq iyassesseq kale rekko ipareweq i lao ri watakkaletaq makkeda sininna engka e kejadiang kural- ku ri laleng lino pakkeloqna puang e pakkeloqna puang allah ta allah